يمكن تيجي على الساعة تمنيه مثلن او تسعه تجهز نفسك للنوم <hesitation> تبتدي تلعب شوية رياضة عشان يعمل لك ريالكسيشن لجسمك وبعد كده تدخل تاخد دوش عادي وتقعد شوية وتعر-تعرف ف تنام يعني اظن داا